Petu nachame ko petut ap en petut nepo en kesiche cheiso. Ko ngingesich cheiso kokii, kependii kanisa petuu notok, ing'ete asubuhi akeng'etie kepe kanisa. Konakipe kanisa kipkekass <hesitation> cheamdawech pastor, angyekakekass chepo pastor, kekaas nait sait kepwaa. Kepwaa ko nakiituu kaa koo kechop en kokakechop en tuguk chekiame amityok chekiame. Amuu kokachop mama lagat. Kongeitu konokiamisye kepaipachini amitwok amuu petut nepa petut ab kesiche cheiso. Ko petut ne karan ochei, ako noto neke mamii kii nekeae petuno, petut notok kepaipachinii kapisa eng petut kenyit musima kepaipachinii petunotok. Amuu petut ne itiagat nepoin siket ap cheiso, ko nguni kepapachini ak laak tukul akoen keng'etin akoi koimen. Konaimen ah komakiruiye ee.